ཁསི་ནག་ཅི་གི་ཨིན་རུང་ཤག་གི་ཨིན་རུང། ཁ་ནའི་དགུ་ཨིན་རུང་གོ་མི་གྱེ་གི་ཆག་དི། ཆག་ཆག་ཀོ་ཧེ་ན་དི་འོ་དེ་ལོ། ནག་ཅ་གི་ཁ་ཏ་ཆུ་ཏོབ་ཕ་ཅ་སུ་བ་ཆེ་ན། གོ་ཐང་པོ་ནག་ཅ་གོ་འོ་དེ་གི་ཆག་དི་ལོ། པང་ཁ་ཏེན་དི་ལམ་ཕ་ཏེ་གི་ཏ་གུ། འོ་དེ་ལོ་ཀེན་ཀམ་ཟུང་དེ་གི་འོ་དེ་ཀུམ་པོ། ལབ་ཏེ་གི་འོ་དེ་གི་ག་བ་ལེ་དི་ནག་ཅ་གི། འོ་དེ་གི་ཆག་ན་དེ་མི་ལུག་ཟག་ཏེ་གི། གི་ཆག་དི་ལམ་དེ་ཀམ་ཡ་མེན་ད་ཀམ། ལབ་ཏེ་གི་ཏ་གུ་གི་ཆག་དི་ཁསི་དེ་ན་དི། ནག་ཅ་གི་འོ་དེ་གི་ཆག་དེ་ཕ་ཞེ་ཕ་སུ་ཨིན། ཁསི་གི་ཆག་ན་དེ་མི་མན་ཟེ་བོ་ཆེ་ནི་དི། ན་ཅ་གི་འོ་དོ་གི་ཆག་དི་ཐུགུ་ཀོ་ཟག་ཏེ་གི། ཟེན་ས་ཕོ་གི་ཆག་བཀ་ཧོན་དེ་ཀ་བ་སུ་ཨིན།